Nyunen nyaut jira, ta worrat jira ta badaat jir, nyauu ta worran taam worrah ta wor kas ishitu, tuun bada jirtiey, ta badan suni, akum biness lagga ishiti, amo ta worran, akum biness dansa ishiti, akum inaman fed akumsun ishitiey, ta badan amo hamtu.